A raha volagniko amy namako zany ko fa izy ande amangy zaha de raha volagniko aminazy de mitondrasa lamba manifinify satria mafana andro avakeo mitondra kapakapa vakeo manao sôrta fa anatigny izany mitondra ankanjo mafana fô fa sody mivadika tampoka andro na hoe magnitsy tampoko na izy tsy tafody an-tragno anazy.